Rekko engkakaq ku Ujuq Pandang, biasa <hesitation> mabbalancakaq untuk anre, ciceng sesso, pengeluarankuq sekkitaran seppulo lima sebbu ciceng. <hesitation> Tapiq rekko kammaq komai kampong e, naulle tacciceng mi simunggu aga melli anre.